Pues më yë on mynëyën pues jue yë dun yë na'ad dun ejt's ya mas kaypë këxë ka'ay nyagadyu'un këxë ti'i tsëdiuty më yë on më yë atsë'ëm on jue yë este ka'ap neje'e a'ax nyawë kumabyë porque ana'axa nyaga ona ka'ap tyam mexa'anëpë jadun yë dun neje'e ka'ap nyaga mawedytë më yë ejt's dun yajtu'unbë yë ejt's dun yajtu'un yë nëkë onbë yë a'ax dun tyo'opë ji'im më yë a'ax dun myëdë këxë tyo'okë.